हम बाल्कन में बहुत तरहन ते उत्साह बढ़ाय सकतें, के बउ जो है फिजिकल एक्टिविटी में भाग लें। हम उन्ने जु कइ सकत हौं के तुम कबड्डी खेलो क्रिकेट खेलो काऊ खेल के माध्यम ते जो है, हम उन्ने फिजिकल एक्टिविटी में समलित कर सकतें। और जो है थोड़े छोटे बचनें उनते हम जो है, जू कइ सकतें के जायके पार्क में घुम आयो हम उन्ने साइकिल वगैरा लाय कें दे सकत हौं। जाते बउ साइकिल चलायेवे के बहाने कछु देर फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रईंगे।